Ah raha fazahoako le hoe tanjon'ny paosy bitika le amina jean iny a <hesitation> izy mokony zany bisika amle maha bisika anazy zany de somary teritery de raha la izy teritery iny a de raha ohatra hoe ataonao vola akao de sarosarotra amin'ilay vola na zegny raha ampetrakanao akao hiala akao zany zany tegna tanjonananjy.